Koa za zen̈y, aleoko feky mandan̈y vola amin'ny eksperiansy àby in̈y. Fôtony fahaizan-ten̈a in̈y zen̈y mbô <hesitation> boaka mba ahazoan-ten̈a raha. De aviô kà ndray be vola lanin̈ao aminan̈y in̈y tsy man̈ino feky.